نعم مهم جدا دراسة الرياضيات حاجة مهمة هي بقـ- كباقي المواد الدراسية فالرياضيات حاجة مهمة تساعدك على انك انت تحل المشاكل اليومية وتنمي الفكر بتاعك فلهذا الرياضيات حاجة مهمة زيها زي المثل التاريخ زيها زي العلوم الرياضيات حاجة مهمة لازم الواحد يعني يتعلمها